Ne nyea me yi agble kaba ne me gbe gbɔ, va ɖa nu ɖe game dzi ne megbe teŋ ɖui kpoa, kaka ne ƒo ga enyi mɔwo kpoa me mlɔna anyi, ne me mlɔ anyia, mgba fɔ̃na sie ne mele dã alɔ̃ kaka ne gbe ƒo ga ve kaka wo be ga etɔ̃ kpoa me trɔ fɔ̃na, me va dona hɔ̃hlɔ̃ aka be ma gba dɔe vɔa nye ŋgba tem dɔnɛo, kpoa ɖekpo meva fɔ̃na ne nyi be mì le mìa be deku be ga me va, ne mì le deku be game kpoa, me dzo fɔ̃na adzo va tɔ doa dzi kpo ku susu be ne mele aba dzi tsã, mele gu ɖokui nye. Kpoa me dzo fɔ̃na adzo tɔ dɔa dzi. Vɔa evia ya dekua dzo va vɔ ne mì ta, nye ŋgba teŋ gba fɔ̃na, ne me fɔ̃na vɔa dzo nɔna aba dzi nenea da ɖe kaka nua va kena ƒuoƒuo ce me trɔ va tona, kpoa nenema ye me zãna ɖokuiwo nye ye ma vɔa, ne ŋu ke ya nye me nana temps ɖokuinye na alɔ̃a kaka azã gba dona o, me trɔ dzo nɔna dɔ wluiwluiwo dzi einhĩ. Ne mewɔe, ne ameɖekpe mgbe fɔ̃ mo kaka ne va fɔ̃ ɖe gama me dzi kpoa, me nɔna nɔnɔme nyuitɔa nu. Vɔa ne nyi be metɔ edɔdɔ zã ɖe ne wo fɔ̃m kpoa, evɔ ne me va fɔ̃a, ta dzina la ɖum. Uuummm, kpoa, yena ye fima godzi ya me nyona nu ŋu o. Vɔa ne nye ŋtɔ meteŋ dɔe kaka va fɔ̃ ɖe ga mame dzi kpoa, menɔna nyui ɖe.